Taoroni o̱ni abimiwon isewe ayetwo imise imese oyoatwo arewe eronauhoma avoma bimise but oselebua <hesitation> uwemuduni <hesitation> eyigoboya niriwe <hesitation> wedigamima eria wediroibowa dohougi ahuni whoma ri anihivrara ahoni zezie ahodiani evosohe ahitani aweavoni uhoma iyetase eutami oni utami oya omagawe <hesitation> nagawafra ogaumise ogadiohi obohi odo lauyi owaoye diwa buyi ogadiobwayi ogamihun ifura <hesitation> ota agefura edaso evaroboma ehiwamase agosipze agohikaniye wemi la ahiwa anihuna namaora ahuren adowa ohi ma eyoma eyomata and aso <hesitation> esonama vetobaeso lowta shilawu ekigie ozehin animido gan abiminisehu wenifico yehin nganifu omara orusi tanimicatawn Wenavami wofuco yegie gainasikawe ega eghon eghon eiremiwega amivo niuhoma wino wekuha but anosebuan nuhyiwe adage owoa-a ruweyekahi owoa ruoyika ayenira-avnun efuo egona wina orawa ordihua oze-edinage adadigu alirumu yosele bua oco ocodao uya okiyeka uya euwege weadagegema we rava oufio weyiteramuyo we efio azehin amikake dozegera usi onzegeravero <hesitation> ogewe <hesitation> okpi kpa nari go muni ovouwi na nayawe ra-arga bara wowa enirara omanidio ogasowa evomiwalawo evami walawo cause ogadowani omohiye osigab arnye yosiga-e atwni nimekota o nimoyako ogamo niyewen weni ogaragie eva-uhi mganise ehirere <hesitation> abayef cowea aninageni hu nagana fuomara we woawowe ezema-armivn wuana whoni wase <hesitation> omahadavodie awunigamuzeozeo omahiebakabe amuziozio ohengamu omakenbatahe ohiegamu oanbatae <hesitation> onigazupupa nayenbasumu ogaregefi ageiwoni ozeanawa ano wabena na woauo ebekakaba wohumani anibieomo nimitwoomokoe niyeyeyo ogarami we <hesitation> oavo nara mayo oni sabi yomoyo abiomi ayagaro o <hesitation> otihe otwemanadininao oara nahi arabro wagayo nhenihn ettaedia onzeoniwo kakabuhoma oomamahuma niyeyowe ba nimahisaeyo oniyomonizeyo opani oniveam itwenireyoboni noyeyo opayini arenimuwe waegadioyi eniyoabami oyiwi <hesitation> Ehi wedokare <hesitation> omo omo orowa ebe <hesitation> amawhoye eivami awhoye wey eivaa wefi cagheahaher weheafo avumanikiye <hesitation> mi ri ogatwea <hesitation> otwemiomuaoero wemavacoqacova wevaga loweva galo <hesitation> amiwe agemafuira agemustifiura aro niwoma aro nio agezeze amiomota agewofiur agewofiur a aro nigazeze abam auhese oawani oamara shanarminia ogeawe amianise veme <hesitation> oagohiwana hiwani hiwani hiwani hiwani onigegi onhico ya hicoya ovetoboani onihicoaro nekin <hesitation> emamauhoma aebemamashi animini edaso ammami agiahon owhon okpoki-kpa adowa onegamu niyidowa avamidaso okpikpa hienvayawemisi odumuogo whom owa odubo e <hesitation> odumuogo whon omu uowa oda onigoi onagada uduafin niveyi teowa potato o abae <hesitation> onitoboahusowa ohiawn <hesitation> abegero iwhon avedulahu niga aua manu okpi kpa mavadulahu ni mwya ageorawa ani whon aveatao ani okpi kpa aveata Awoa ghon ghon ahwai ghon ghon tae agefure <hesitation> omanigeniga mafure asobota ogava abia elaege agenifura ogavea upu <hesitation> upu gani wehewin agewofure owalige amiageni nfure owa gizeze agihazizeze ogareabio mila yaba edidi gie hia ageye aye elige eburereyawu elige ahu ahuziezie ofure namihronadui a shop eaovea toboa sha abehi sha ozigiz oliziez aebeuhomoau keawuse ove hisebohwe omaniebe whon inebe uhon oma ninaka oweni omoshie eweania nimih euhumai ose yewe Ewonigro ahro nigeya yasab ahronigiye yasab <hesitation> owia ghon ghon ahro naanieba eghon ghon ban ahiesa eghon ghon oshabi aminisevemi nawuma <hesitation> awe aminisevemi nawuma <hesitation> awe aminisevearo ohin genida genhin <hesitation> ogauanisea una egodioke yeke aniha ihisha animiwa age ofure and ahuro nio ghon ghon esabota <hesitation> ahuro ni ghon ghon aborerea auwadayia ovnieseaba auhyidiyoa omanihr onige ghon ghon aborere avanigona awa ahro nigohi <hesitation> elife e rona.